<noise> Asa tena soa amiko zao asa lafa misy vola i, a- lafo karama zany i de nefa i tsy tena hoe misy pression be le asanao de iha koa <hesitation> hotrany hoe flexible koa zany le ho fotoa iasanao, regny zany tena asa mety amiko hoe afaky mandehandeha avao nefa vola militsy, agny le tena misy vola- agny le tena misy vola zany e.